Dama sai sai hɨn ba nyiwakɨn masə ha nəə tsaman ganə nəə kala sə sən shin bwang nəə gimɨn hɨn ba nyi wakɨn tɨn zakɨrə ha nəgən banə ka takɨrə sən nəə gimɨn mia har, kɨɗanmɨn sabulmen nəə nggɨ nggɨ nggɨ dɨmo'o kɨɗanmɨn sabulmen ma ma sɨkəgi ka zɨmtikɨn mɨ ui kuskən ticha tino gə dama mɨgə nəə ticha gə dama sai ma kɨɗan mɨn sabulmən hɨmɨna kɨɗan kɨɗan kɨɗan hɨmɨna vi hɨna gbaɗadɨ daga gbaɗadɨn natsu aki hɨn mɨ mbɨrnyi sɨka mɨ gə dama hɨna vanyadɨ hɨna chury adɨ mɨ mgbəə sanna sən saekɨn hɨn ba nyiwakɨn echi hɨmɨn ko duye aha'ə matin mba wuzachi hɨn ha nyiwaki hɨna woye hɨna dzɨ dɨko'o akirə ma nə hɨna hoye hɨna dzɨ dɨkolo akɨrə manəə hɨna hoye hɨna dɨkolo a bɨ ma hɨna hoye hɨna dɨko'o a bɨ ma hɨmɨna felti hɨna tuwadɨ hɨna dzɨ nzanyi to tasə sə hɨn ba nyi wakɨn taso ndɨna ya amma ha nogən banə ka takɨro maya shiunəngən kɨn gam ko ami feltima hɨna nzan hɨna tuwo a hɨn mɨ mgbə tukɨn hɨna dzɨ bannyi so hɨchi nɨunə kam banə ka takɨrə maya shiye nəə.